Handai naftira ande jamanu ha ta'ugo kiita ngam wawan dasa damuwaji masin. handi himbe on jooda volwa chaka mabbe wada ko handi ngam numo boddum.